Kiwembe ichitumika thehemu nyingi. Uembe uchitumika hena ihalia mrwe na ihaa nanii ihaa kolo. naipfwo kwaiti nikuembe uchitumika thehemu ithar kwa mwiri wa mndu ihalia kolo ihalia njwi ihalia kunu kwa thingi elu. <hesitation> Bhandu bhachihaa hata lakini kwahiya thiichinyi ku bhandu bhakika bhachi turu njiwerube nyi bhandu bhachitumia nyembe thana ni bhandu bhakyumi. Lakini bhandu bhakika bhachi.